Sɛ epɛ dɛ eyɛ kͻfe a, dza ͻwͻ dɛ ey - eyɛ nye dɛ ebͻhwehwɛ wo kͻfe akadze no. Na iwie a na anoa nsuhyew egu kͻͻpoow mu, nna atsew wo kͻfe no edze <noise> egu wo <noise> kͻͻpoow no a edze nsuhyew egu mu no. Na ewie a na enunu mu ma wͻafora. Wo kͻfe no ayɛ krado dɛ ebͻnom.